﻿Suban Subu mbani kwinyani ni Wuti taba Baaya bu Vurduni, niraa caba maaya, Sai wahatuwani Subu ya virahani hyi <hesitation> can ko Ussanwina koga Wassinna, <noise> to Lthini’i hyi Suban Subu mbani ƙwinyani, ya khin komi ƙwinyani, ɗin gha yani bu wu ndaka U’mau, ghani babu Lthini’i babu tsagyi taghin ti yuuwi wi mbanai Tir yani ti ni raa, bu muna laya mh mun ʒha ʒhewali ɗi ghamai, wuna suban nishima Susi gwalfi taghima, khin guullubana khin mani ma mu subu buga Subana, to, kowai bu wu nda u'mau, Sai khin Sinna, Sinni ga taba komiya ɗighan-ɗigha Wali ghi tsagi--- wali taghin ti kaya, tsagyi taghin ti kayani ga ɗin yani bu wu nahyiya, to su gulhubana ba Lthin ba komiya, bu wu ndaka pa ɗi ghanwi ko Vinahyiwi, wa ɗa va, a tanana’a hyi Sinni bu mbanai, tanana’a hyi Sinni bu kwa mbaian to Sinni bu mbanai ko wu ndaka civa, ko hyi dabu ta kwa khin hali bu mbanai, to wuna wu wu ndaka bugyusi kinni raa-raa waniya civa khin cani. ﻿ghani wa ndaka civa khin can ma, to wu ndaka llin civun bu wu ndaka civa khin cani, yani niɗi C’aC’alwi ko ko yani ni ɗinana Yani bu muna U'mu to wuna te’e, hyi Sinni talthaganu, <noise> wa lai wa p’a Sinni talthaganu, wa lai wa p’a Sinni talthayan bu Layu C’ac’i wi tsigyiti khin cani, to maza yani davuni to wu ndaka gyika yani niɗi C’aC’alwi, ta Sinau, Vu-viu Babunawi, mamatawi ko yayinawi, a ndaka Sinna yani niɗi Laayu ma’u davvwi andaka Sinnau yani bu niya ɗi layiui Wima ni <hesitation> niti kuwiya, andaka Sina yani buniya ɗi C’aC’alwu koda Wahyituwi, Sai wu ɗalthun va na yani bu ma U'ma lthin tana to conga davuwi andaka Sina ɗin yani bu wa U'ma, can gwan wu ndaka sina yani bu ta U'mau <noise> to wu na kayana caba ɗin yani bu Sinni ndaka U'mau yani Sinni ɓu niya Vinahya bu mbanai wi Sunusi, na gwalfi taghima mai Sunaza ca khin mbani ƙwinyighima, ma ʒhibusin ma u'mau, ma ʒhibulthin bi bu yani ɓu ya ɗima ma U’mmi ma ndaka naha talthi, to Sinni ga a ɗira tani, andaka ʒhiba yani bu gaari saayu, to ga a ndaka naha yan mbanayu. Amma a zhibi. ﻿To ɗin yanibu a ndaka U'mau, wu ndaka nahusi a u'n talth, ko dama hyi diyuna ba a fakhi a ɗi va cani ta ʒhiba basu, har basi miyita, to wa kulata khin Sinasi a tighiʒi ma a ndaka U'ma ɗagu-ɗagu ‘bu-bu’ bu basi miyita gyi Labi kwanya a tighiʒi ʒunvanasi komin bu a tighiziya, wu ndaka nahusi a <hesitation> Var daban, wa kwa a ku u'ma we’e, to ɗinghabu ɗa ba andaka tsiga vayu injikwi tasi, C’aC’alasi to kwa tsiga taniya U'ma wita wuyani ɗi tsarta taniya U'ma wi ta wuyani kama ba a’a ya-ya na ghi ndaka U'ma kaʒa ghi ndaka U'ma kaʒa to wai anda cu wi zhewali wi mbanai, wi andaka cu zhewali wi mbanayu, ɗingha tsagyi wi ma ndaka tsiga kayana’a, Suban Subu mbanai mai-mai nahusin, subu kwa mbani mye nahusin, mani ma sopi layakhi ma tsiga khin Suban Subu mbanai, Subu ndaku kikawi ya ɗu ba U’n kaʒa, U’nm wana, um wana, U'n wana to la ya cu kamar zhewali kijji ko raa to tsigyu shaɗi, waba tsiga ƙhib ɗi C’aC’alwi wa tsiga waniya ndaghimuʒa ndaghimuʒa, wana wi mbani to khiLtha, waku naha wi mbani ga to tsarbultha. <noise>